المهم من بين الخمس اشخاص اللي نقد نديهم معايا فاش غادي نبني شي مستعمرة في المريخ طبيب استاذ فيلسوف او فنان او فلاح، علاش؟ لان هادو هما المصدر الاساسي ديال سبل العيش في اي بلاصة في العالم في اي بلاصة في الكون